واحد الخطرة كانت كاينة شجرة تقد تحكي مع الناس ، مي ماشي قاع الناس ، تحكي مع الناس اللي تحسهم محتاجين يحكيو ، الناس اللي يدخلو للغابة و تشوفهم كارهين ، ايا كان كي يجي يتكا عليها واحد ، يحط ضهره ، ايا تقلع تحكي معاه ، تسقسيه واش همه ، يقلع يحكيلها و هي تشاركه ، مع هي شجرة عندها قرون و قرون ، تقعد تعطيه ليكسبيريونس و تنصحه ، حتى واحد النهار جا واحد الحطاب بغا يقطع هاد الشجرة ، شجرة حدراته و خبراته بلي هي شجرة ملعونة و قاتله بلي اي واحد يمسها راح يكملها في الغابة معاها ، الحطاب مامنهاش و بدا يقطع فيها ، هو مالدربة اللولة تحول ولا قرد، كي ولا قرد ، كملها في غصان الشجرة عايش ، و هنا نصابت الشجرة ما كدبتش عليه ، و قعد في الغابة معاها حتى اللي مات